Ma mõtli, et ti tulõt kah sinnäq pidolõ, miä eeläq toimu. Kõik olliq veidükene esiki murõh, et ti es olõq teedäq andnuq, et ti ei tulõq. Kas teil om iks kõik kõrrah?